Njí de undee wí banyësan pëndeena bëfá ací ufom, ufom uwí banyësan pëndee. Injáka ufom ací uwí uliyëk oko jára kënjára asala uliyëk yun. Kariŋëkara uwí uliyëk, kanjúŋa uwí uliyëk, ufom umbanyësanu pëndee. <hesitation> Njí mandee ufom manjá kasantir uwul, ufom ací kom bí uncí këndee wul ací kom bí ifar uyunk kacar pëncuman ñaan pëpub, kacar pëcuman ñaan pëpub. Mëncí bá këndee uwul oko car kancuman ñaan pëpub oko, cí bí ifar bí cínk këndee uwul unk bí pëpub jooŋ pëcum. Mëncí bá kandee wël kënjáne ifar iyí mënjo kandee.